Yani bu ma Layiya khin wi ngaɓana, nʒak-nʒakhina bu yadi va Dagena, gwamani ma yau muc’usi can yandi ya U’musi ya U’musi be khin ʒamana ta ʒaman ga hi kowini ʒamanu hi ʒaman bu ya bu kawakai, nginasi be taba waken soya, taba ʒaman bu kawakai, toh cani, taba ma U’ma ta ngaban khin cani. Yandi ghi ma U’ma ta ngaban khin cani, wa Vyi di tsuwara kati riʒa, kaman miran maaha ba wu Vyaya ɗu tsuwara, cin C’amaʒa kaman miran Juɓɓun boni raa, sai wa tsika ta tsuwara, sai wa tsarɓa te ta tsuwara ba wu tsarɓi te ta tsuwara, sai wa Vya wai, har maahi ni Suwuyi awu kuʒi kaman a khi miran <hesitation> Juɓɓun boni raa be’e, cini maaha tani maaha, wa yaguya a ndaka cuu Juɓɓun boni raa, to sai wa Vyusi ɗi tsuwara sai wu busa, wu busa, wu busa wu busa. Busaum a waga bususi shike nan sai yaɗa nuvuɗuta, ko khin vunai, ko ga ɗi injina amma vuni ci Sapi da shike ghani hi injina wu ndaka khiya kuʒa sissi shuvuna. Amma ghani hi vunai caba taghin ti daa wi ma Siniya. To ya nuvuɗusi, ya nuvuɗisi, ya nuvuɗusi Sai ya gaba pinyusi ti kuwai ba ya haɗayi ɗu tsuwara sai ya pinyusi ti kuwai, ya pinyi ti kuwai, ba a Vuwiti a Vuwiti sai ya Puc’usi, to ya Puc’iya sai ya biya yan nʒaknʒakhina sai ya Vyau ɗahyi, to wuyana khin can ma baya ba kuwayo, ya balthin kuwayowi khirɗi ca talthin ma can ba ya sau, to kaman mani gwamana’a, wulthighuma, gha gwamani wali ci t’ayi walai, ƙhinakhi madari ti mbiyana, ci ghanlthi caana, to caba ma U’m ta dagena, diyuni ta wuwau, wu layi miya? Aa can a ndaka sa tsuwati dindina, to gha maga khiyau, Sai mun Vyi ɗi C’bala-dana gha maga Vyi ɗi yan sahiyai a ɗawi sai wa kuʒa <hesitation> haba mama ai mi iya ngaban ba ainu, habama. Ma daɗan kawai, sai cuu Vyi kawai, a si ba a U’siya Sai tu ndaka ghi nasi raʒina, to kaman mani muna gha maga P’usi wa b’u murkiʒihina <hesitation> kal waba sa tsuwara kal waba sa tsuwara, to murkiʒhin a kali, sai wa hala kakawai sai wa khiya ta ngaban tanana’a, sai wa biyi tsuwara rinna, sai wa ba puc’iya to ca kakawayi a ndaka Vya tsuwari rinni ta sau to sai ta khiya gma ta dagenana’a sai ta vya ɗi ghamai sai wa kuʒa, sai ta kuʒa ɗir-ɗir ɗi layasi. Sai wa kuʒa a haba <hesitation> u'njikhi ghi ngilmi, ghi ngilm a ngilmi to yani te ba wu biyaya, ba hin C’uwi khin c’ii, ghani hi Jina ƙanna sai wa kuʒa a cayan gu mun t’aya ƙam, kwakwu ba hina U’musa? Sai wa hala gulai irin ti mbiyana sai wa C’ighi dahi, wa C’ighiɗahi daga khi ɓokasi gwan kam sai wa kuʒa a ɗi va a ai ghi kali ƙanniya Unjikhi ba ghi sa tsuwara, amma na yani bu ghi P’i na yani bu ghi P’aya maci gwan ghyishi maca ɗawau, gha caga dawwa sai wa kuʒa ci ƙil Wulthiʒa <hesitation> yani by babunahin biyi ma, khin we, taana’a taba wuti, daga ɗi yani bughi layiya. Amma wunai kamar niya fantai niya menene kai. Sabo khin gwanan naghum ni gwamana’a wa saa Irin ciyu ghani ma wa bu ghi <hesitation> ɗi lhin-ghinhina Sai wa kuʒa ya ɗi va fal sahi kaʒa fal sahi kaʒa, amma dagena ba bu ndaka ɗu wa fala sahiyasi, saboda yani ɗahasi taa ʒha tughu Ca U’ma kalpuna ta nzakuɗa ga Wulthin ya kwa ndaka kati, ghani ma Wulthi ya ndakhi kati, sai wa kuʒa masin ca ɗaa to ai gha U’n ngaɓan nʒaknʒakhina ghi ndaka cawu, Sai wa kuʒa mama mun ghi ndaka ko kuwu mun ba gwan ɗana’a, har wa naha ciɗi va khi tana’a wa biyan, ɗi fakati a ndaka khiya ta biyau kin ai sina yani buta U’mau a ku U’ma ca we’e ngaɓan tani a ngaɓuta ɗusina cayu, ghan we’e dole ta tsiga ƙam. Ta ɗahi wuti subu ma layiya ko ca ɗi lhin-ghin-hina wa bawi, ɗu sina ɗawi Va na yani bu wu ndaka khiya sau to ɗi yani bu makhin can kam, ma U’umusi lthiƙam, taba dagena, gwamani can bu khiya ghansuban ɓandana, ɓandan ba a khiyi ghansin, sai wa kuʒa k har ma ma muc’usi ya U’miya, baya Vari ɗapu khin cani sai wa kuʒa amiti U'njikhi U’ma naʒa ngaɓani Vuwai a’a ci umau, ma caga Puc’an. Bu dini kaʒa, to ci sina be’e, ghan we’e taba wuti ɗahyi mun yani bu ghi layiya, taba wa saya babu nikan kuza guwee-wuyani a damu ɗi C’anhuwu umm-umm ɗin yani bu wu ndaka sau, ghani dai hi yani bu Sinni mbini umiya wu ndaka ga kuʒa ya ɗuva waa tu wa saa tani gu kullum, to na yani bu ndaka P’awi amma kaman ta yani bu ghi ɗiwana wu tsighi munana'a cani takhin wuya wali wi ɗaa nalthu umm-umm can babu wi Vulu layina cina kan ghinhina a ndaka ɗu ca ghan mi ba wu si tanu umm-umm cani babu ta khin wi makalami ɗahasu.